<hesitation> Raha ohatra hoe mandeha mi-voyage aty ary à Siberia zany zaho de lamba mafana zany tegna hoentiko akagny hoentiko agnaty vaia- agnaty valiziko de telefaonina mba angalako sary de zainy, vola de vola koa de zainy zany tegna ilaiko akagny.